Oyi so berezil tun a dia, berezil gua matete, bewo bɛnaa sipɛrfisi nɛ a po miliora be hotin mun mi bun ɲusin. Obɛ mare, donke ,to ho meto be a benɛ mua yurɛni ma yurɛni wuro ɔni we guebin.